<noise> <hesitation> kalo <hesitation> <noise> kalu nako menurut ngoji <hesitation> jenis jenis panci manege o kia <noise> e bosoko manege o kia dandang, <noise> <hesitation> o kia bosoko goreng, o kiali e ma bosoko jaga o kia akere wo sauku, ma romanga o kia <hesitation> pokonya o kia ne je nako nga jenis nege ho kia <noise> nako dandang <noise> o ki- o kia wo si akana bira, bira wo <noise> wos- wos- wos sakai bira, <noise> nako bosoko goreng manege o kia naoko wosi goreng loka i dadi <hesitation> tounu wosi goreng loka i dadi o kia bosoko kawali, nako kawali manege <noise> wo kia wos wosi akana o kia <hesitation> gauku wo si tumis loka i dadi, sugmanege dika.